Ma taim vakavu pama ta nubunubu nene tsutsunu. Ar nene vakes ubavunu. Pa nao pa soama en tes tsu pa tanubnubu tsoe ko kan buane reri ama ar tam ar kusa en tes. Suagusa tsiniv en rue tavuts en kotsina ruene. Tama ka suaa be stat suama vanavana oyia na. Kita vagugur tetenom en tes. Takin en toro siava o voere ari tataoravena kemam stat vakoana tanema en tes vakoana yuts sasama. Sua erema ere numa noma toka tsinini. Sua age nao vatakin o tsinini tama ar vis abe, visvis abe nao tagio nao enu nao nas. Nas kavu nao vasusuvu abe sasama vasisio vasasa anos sa aran ats. Teenoma nao aran ats kora vasisio ari bobon korana an bete tsa imbi kaira nor pean pegu devuts sasa paim ma pegu pean. Ar tote upas kina pekas pemama dono. Vavatuts upas nom ekas pean tsa pee nata upas ene pean. Tsa vavatuts vasatanom ekas pean tsa pe nata upas ene pean. Tsa vavatuts vasat nom gu kas pean ka vuts sasanom ko kotoene pean. Kas tsa vavataonao vavatuts pean. Ka tsino natana voan. Keme to voa-ats ene pati vasata ti vasata to verevere namba vets tsukoina peo ka puiri tsuk ena peo. Po vevets pio vevets pekas. Kas mei a gut taba betemoma nom no vets ena.